<hesitation> náñtɔ tikpóomɛ ñtɔ abéé <hesitation> bóre ñtɔ, ɩí yála ka ɖoliná dɔŋɔɔ? Ɖolito ŋsɩ sé? Tʋ gɩná dɔŋɔ kayɛ bʋrʋ, dɩí yála ka tɔŋ sɩ <hesitation> ŋ! Bíɩ ŋsɩ dɩ mɔsí ŋsɩ asíy na vaáa, asíy na vaáa, ásiyá yála ka tɔŋ kaá gɛna vaáa ka dzɩñ digbire lɔ, amá bʋtáa yála ka yɛɛ yá ŋnáa? Bʋká <hesitation> ásiya vaáa yála, ásiyá yála ka tɔŋ sɩ kaá gɛna vaáa ŋsɩ ka kɔkɔlɩyá lɛtɔ na ka gbósitɔ níŋɛ feé-feé, kaá yála ka tɔŋ sɩ kaá gɛna vaáa, <hesitation> kedzimbinaá gɛna dɔŋɔ, siniŋɛɛ gɛna dɔŋɔ, vaásɛɛ gɛna dɔŋɔ asísɛɛ gɛna dɔŋɔ, ŋnáa? Tɔɔ tikpóomɛ náñtɔ, bʋyáa lɔ dɩ táyɛ ɔdínɩŋɛ ŋsɩmɔɔ na dí tɔŋ sɩ wóto mɔɔ mɔ, bʋyelé dɩ táa yála ka dzɩŋ bʋná tɔ-bʋná tɔŋtɔñmɔ gbaagba bɔɔ, amá báa bʋyɛ séé dɩí yála ka tɔŋ sɩ bʋʋ gɛna dɔŋɔ kééyá. Bʋʋ yála ka gɛná dɔŋɔ ka ɖoliná dɔŋɔ. Ŋñŋ bʋʋ yála ka gɛná dɔŋɔ ka ɖoliná dɔŋɔ. Aaaŋ ŋñná sɩsɩ bʋ gɛɛmɔ na dɔŋɔ, bʋ ɖolinatɔ dɔŋɔ, bʋtá ñŋsɩ dá áláma ñbɔ bɔɔ. Bʋyáa lɔ náñtɔ tána láákaarɩ nɩ, tɔ tána dzɩñtɔɔ tʋ tána láákaarɩ bɔɔ, ama bɔɔ tʋ naŋtʋnaa yɛyá, tʋná róó yála ka tɔŋ sɩ tʋʋ yɛ bɩ. Ŋnáa? Bʋyelé <hesitation> dɩí yála ka tɔŋ sɩ náñtɔɔ gɛna dɔŋɔ, náñtɔ tʋ gɛnatɔ dɔŋɔ táyɛ láákaarɩ karɩí ɩsɔɔ fɛ tɩ bɔɔ. Tʋʋ gɛna dɔŋɔ, ñŋsɩ tʋ naŋtʋna yɛ, tʋ róó gɛ sɩ tʋyɛ heee mɩnɛɛ bʋwɛɛdzɛ.